Portugal laatinooma aduna oo fu kañun ɓurnoo yiilaade e ley maayooji geeci ɗii faa ɓe moƴƴini jamginirɗe mudun. E ndi jeyaa e leydi ardiindi leyɗe ɗee fuu warde ruunde Afrik gaa. Ndennon faa ɗo ngonɗen hannde, so taariki Españ haalaama, ɗenɗon kulle kaalete. Ayyo.